تايلنډ یو رنګین او ژور کلتور لري. دوی ډېر مهربانه خلک لري او د بودیزم اغېز یې په ژوند کې ښکاري. د هغوی خواړه مساله‌دار دي، لکه "پد تای" یا "ټام یام". همداراز، د دوی دودیز رقصونه، معبدونه او جشنونه ډېر ښکلي دي.